Orbundi bwenkuba nensobora kutayo ekiti, nentayo ekiti, Nensera ekiti ekili hayi nechumitayo kurungi, oburoffu nebwehaho kandi bwenkuba ntakusobora kutayo ekiti, haroho bwenkuba ne'nsobora kurora emitayimbwa. Ekiti ekyo <hesitation> kunyanguhira orbundi omukono gukakwata haroho obuchaffu bwingi muno, ntayo omukono, omukono guba gutahayo, nentera omukono nti, mbisiikayo nembigaara.